मारा देश में पूरी दुनिया को सबसे प्रसिद्ध खेल जासा के क्रिकेट, फूटबोल खेल हो जाएगे। मारा देश में क्रिकेट तो एतरो एतरो एतरो प्रसिद्ध हज। कि कहीं पूरी भारत का लोग बाग सब बच्चा से लगई केना बुठा हर व्यक्ति भारत को क्रिकेट को मेच देख जाएगे। तो कहीं जब वर्ल्ड कप आ जाएगे तो पूरी दुनिया का भारत का लोग कहीं हो जाएगे। भागवान का प्रतिभोतवो हो जाएगे हवन कर जाएगे। तो लोगवान पागल जैसे हरकत ना करना लगी जाएगे भारत को मेच हज। पहले तो कहीं होईतो थो। जब भारत पाकिस्तान को मेच रहतो थो। तो सब पूरी दुकान ना उकान ना सब बंद होई जाती थी तो कहीं होतो थो क्योंल मेच देखो जातो थो। असो थी भारत ना पाकिस्तान को मेच की थो। वो पर भारत में क्रिकेट का प्रती तो लोगवान खणा दिवाना हज। क्रिकेट तो असो हज भारत में जैसे की काई भगवान होई क्रिकेट का प्रती तो लोगवान खणा दिवाना हज। सचीन रहे ना दूसरा दूसरा रहे जो।